Gilamdagi dog'ni olib tashlashning turli xil usullari mavjud. Bulardan bittasi bu gilamni nam vosita orqali yaxshi tozalash. Va yana bittasi bu hozirda zamonaviy changyutgichlar mavjud ular orqali gilamdagi dog'ni yuvib tashlasa ham bo'ladi.